Io zany dafa fanaova rah maro tsy rah mila aaa; tetitetea koa na atao akory koa, lafa vitanio daf tatavany avao i da mino.